ଖରନ୍ସ୍ରୀ ଖାଦ ଦେଵଂ ସେ କିଛୀ ବାରେ ବାରେ। ବାକୀ ଖରନ୍ସିସ ଖାଦ ଦେଵଂ ସଂପୁର୍ଣ ସୁନ୍ଦରା। ସୋଜାନ୍ଟୀ ଅବଂ ସ୍ଵାଦିସ୍ଟ ଟେକୋରେଶନ କେ। ସିଦ୍ଧ କରୋ ଭଲାଵାଟୀ କ୍ରିଶେ ବେକଵେଟ। କୁକ ଏଲ୍ଵୀ ଏବଂ ଏସକୋର୍ଟ। ପ୍ରୁସିଦ୍ଧୋ ଆରୋ।